Ewa telefaonina indray tsaiky reto telefaonina io itanao anao zany kôfa sendra nandeha vacance any amin'ny dadilahinao any leroa! _x000D_ Tsaiky reto anareo afaka mampiasa telefaoniny! _x000D_ Anao koafa ty hiaino <hesitation> feon'ny babanao na mamanao anao mampiasa telefaonina defa kiasy to! _x000D_ Nare efa mikorana!!! _x000D_ Kara anareo mifankahita reny.